Aloa, pensa che mi, che pe mi a bira scin à un pö de tempo fa a l'ea solo quella normale, pensavo che ghe fïse solo quella, e pöi quella tedesca, ch'a l'é ciù scua. Pöi ò dovuo imparâ pe primma cösa che bira normale a l'é unna pils, pöi gh'é a pale ale, a gianca e mille atre.